Ja, ziemlich.

... Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon das Kinder in dem Alter kein Handy brauchen.

Ne, kann ich mir nicht vorstellen.

Ist Berufsposition gemeint? Hm, damit umzugehen das der Chef nicht mitzieht.

Das kommt drauf an in was für ner Firma, obs ne Ellenbogenfirma ist, dann brauchst du Ellenbogen. Wenns ne Firma ist wos um Menschen geht, dann brauchst Du Einfühlungsvermögen und Interesse an anderen.

Mich von einer sozialökologischen Bank beraten lassen.

Interesse am anderen und Einfühlungsvermögen.

Sehr wichtig.

Die Brücke von Bernhard Wicki, der hat mich dazu gebracht zu verstehen wie idiotisch Soldatenwesen is.